ننصح صاحبي بش يبعد على البلايص إللي يبيعوا فيها الماكله إللي فيها السكريات واللي مش صحيه وما يدور يشبع بها ويدور بالماكله اللي تكون صحيه واللي تكون طيبه في الدار .ومامصوالح اللي يشتريهم في الدار يكونوا بعيدا عن الماكله الغير صحيه ولازم يطيب ما اكلته وحده في الدار بش تكون صحيه.